Inoti indala ziviri, zivaga, zinne, zivanu, sita, saba, munane, tisa, kum. Kumi na shilala kumi na ziviri, kumi na zivaga, kumi na zinne, kumi na zivanu, kumi na sita, kumi na saba, kumi na munane, kumi na tisa, makhomi gaviri, makhomi gaviri na shilala, makhomi gaviri na ziviri, makhomi gaviri na nizivaga, makhomi gaviri na nizinne, makhomi gaviri na niziranu, makhomi gaviri na sita, makhomi gaviri na saba, makhomi gaviri na munane, makhomi gaviri na tisa, makhomi gavaga, makhomi gavaga na indala, makhomi gavaga na ziviri, makhomi gavaga na zivaga, makhomi gavaga na zinne, makhomi gavaga na zivana, makhomi gavaga na sita, makhomi gavaga na saba, makhomi gavaga na munane, makhomi gavaga na tisa makhomi na ganne, makhomi ganne na nindala, makhomi ganne niziviri, makhomi ganne nizivaga, makhomi ganne nizinne, makhomi ganne nizirano. Makhomi qanne na sita mukhomi qanne nasaba makhomi qanne na munane makhomi qanne na tisa makhomi kharanu makhomi kharanu niindala makhomi kharanu niviviri makhomi kharanu na vugaa makhomi qaranu na vine makhomi qaranu na ziranu makhomi kharanu na sita makhomi kharanu na saba makhomi kharanu na munane makhomi karanu na tisa, makhomi sita, makhomi sit ana shilala makhomi sit ani zirani makhomi sita ni zivaqa makhomi sit ani zinne makhomi sit ani ziranu makhomi sit ana tisa. Makhomi munane na shilala, makhoni munane na ziviri makhomi munane na zivaga makhomi munane na zinne makhomi munane na ziranu makhomi munane na sita makhomi munane na saba. Naaa nizi naa makhomi numunane nizi nanane, makhomi munane na tisa, makhomi munane, makhomi tisa, makhomi tisa nindala, makhomi tisa niziviri, makhomi tisa nizivaga, makhomi tisa nizinne, makhomi tisa na zivanu, makhomi tisa na sita, makhomi tisa na saba, makhomi tisa namunane makhomi tisa na tisa, makhomi kumi.